اختار ان انا اكون عندى قدرة على التحكم ف- فى الجو, لان انا <hesitation> ب- بضايق من ساعات الجو المتقلب او الجو حر اوى, فا ان انا عندى القدرة اغير الجو للحاجة اللى تريحنىاو تخلينى مش حرانة او مش بردانة دا هبكون حاجة كويسة